لوتوس هي كانت ازين وردة شفتها شفتها كي مشيت للحديقة النباتية و مشفتهاش معناها فلجدور متاعها و هي طافية على بركة صغيرة و لونها rose اوراقها هكا كبار و محلولة هكدا كلها على بعضها ياسر مزيانة تخزرلها هكدا هادئة ولا كيفاش و ضوء منعكس عليها حاجة ياسر مزيانة